Pues xic pues tearroos pues saveces atajxec entojar naneow anoc a ros naxíngan atmejach chaw nayac canel nayac asuc naaganeow y pues najants ombaxaarrooz napot xasocol manchiüc pajün tiül congoyom pajüney najmiücüch ndim lanatong tiül iquial naneowan ndoj aveces lanrng <hesitation> sarang separ nüetiün a rros blanc maquiüjcüet neopantscüet pues sapanch xacüet sayac sataj xacüet ajants ombaj xacüet sayac iniüc los nayac tarrap manchiüqe tiül aceite sevoy antec ndoj apan xüet pajün xacüt pues lanayac aquiaj nütiün aquiaj roz toquey pues tajümot saagust o se a veces sarang iste maquiüj tixim isayac chupin sayac sevoy miajs mantec apajüng narim tiül tarrap manchiüque. Dos nayac meáwan misüjc ndoj pajüng uieyee nütiün quij apantscüet osowlanajngey imquiej ixim iavee arang iiquiejquit aepues sanajants ombas sanayac tiül sartén napants narim ndojlanayac michipin misey boy nanchiül imeáwan michipin misey boy micants miajts ndoj lanatong wüx pajün ndoj majüng lanajmecüch tiüt lanatiüng nütiün pues tuquiey mot sagusteo avexe lanarang cuesnaxin noc nayac olonoc cuejnealonoc mod narang meáw an gay toquiemot süetiün a toquiey mot ndoj ximbas narang.